Nndan serasi vaa-ovayi kan nnong se kk-e atzin daami oda ikaang-dem-a, ikanng-dem ke manda owowbu me ara se me di kwu di okko-bhe nnga-za before arronng-e okko ruwaa ma bi kueu-kuru-kuru oo ofunaa before sa nnim ben bi ssi ikanng-dem-a okku ruwaa ottouk duduro nndan. saa ada nndan. Saa vaa-ovayi se kimmin m’daak-a mmbi aa nndan nwu asi da ovaa-ovayi ke si m’osi mando owobh me edi sa ku a. ben bi aben ba bok-a che ke kaua abok a oda eva, eva kauaa abok-a odak bhe see arara sa arran, bhe ma, ze ze ma se wuru wuru manda e kowa kadaan. Oda nndan sa mo yari apiri emman ke etzem dok nndan womma, nndan za mamre mo ziri manda afa ke iyamoyong nndan wumma nndan wumma simmi afunna osu si iyan-gha k iyan. Okka-anamm kidim ohohm ofunna osu si iyan-gha k iyan obiro dim ohohum nndan akari awott danni enni afo nna se mandok ke obaak-e be se kk afonnna mando ka nndan waa, nndan va-ovayi dann wah-wau kava ben bo azik k’ohohm arranng and nndan wa ttewott awott do ma piyri ma, man se kimman-e okpa-kpo ehp wa do manda mo owop ma, nndan ohoum m’kovo zyri ara nnzan be kpat bogua che a’vu achi ovo da me. Nnzan timg onni-man oda-dimmi adimma owuri be iyam sa mo kkorau ma nnden wa, moh dawi ekpo paa akara bu moda va-va moda va va m’otzan nanng nndan da nndan ting ochi ova ezima ruhyi akpen eve se e bett ewatt-rewatt, eve mo vu pee m’chi nnden o’chi-akpo ba bipuyit kk obebu so otton e di afa ofanu egi-a kewosi mayinna kwam kk ronn-ebh boo ezan sa zawi mando k’ohohm kavaa atziraa ezan sa vava-o vayi ohohna ka, atzinaa owuri bi de atziraa ezen sa va-ovayi k’ohohm ezam cha va-ovayi che wo ono, da ma. sa kwa annada odi-di nong.